So aɗa waɗi thank you note, naatude joomde kadi aɗa miijo. Tawi daɗe e keewal, sabu tigi tawi no kadiɗo, ko aɗa miijo e hoore. Jooɗi hoore nder bayyinande, ko goɗɗum, ngam njamaaji ngal. Wowi e gollal gonnugo, foti waawugol fiɗɗirde. Naftu goonga njamaaji ngam fiyaama